كنعرف نهضر ونفهم العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الصينية، وشوية ديال الكورية، والإسبانية، وهاد الشي كيعطيني فرص كبيرة باش نتواصل مع ناس من ثقافات ولغات مختلفة. وكتفتح لي أبواب جديدة باش نفهم العالم من <hesitation> زوايا مختلف